Ny masinina fanasana vilia an dia fitaovana ankiray ohatran'ny vata kely dia misy varavarana izy. Sokafana ilay varavarana an, dia atsofoka ao ny vilia izay hodiovina, dia asiana savony. Dia akatony ilay varavarana, dia tsindrina amin'izay ilay bokotra fandefasana rano. Dia fenoiny rano ilay izy an dia ao izy manasa anazy. Dia rehefa vita izay moa dia miova indray ny rano hanadiovana azy.